जब हम खुशी के बारे में सोचिला तब हमरे मन में एक अजीब तरीके का खुशी वाला तरंग खिले लागेला। जौन से कि अइसन लागेला कि हम उड़त बानीं और ते औऱ हमके ऊ हर पल याद आवेला जब हमके बहुत अच्छा महसूस भईल रहल। और मन के बहुत-बहुत अच्छा लागत रहल।